ʻAe, ʻo kekahi mea nui aʻu e lohe ai iā kamaʻaina eko ano loina a Singapore. Oia kō lākou walaʻau puana me nā kanaka ʻiʻoia kū ka oʻo mai ā lākou Nānā ʻopio e ka pai a lākou anakē a me anakala kohulike kēnā me ko Hawaiʻi ano moena